Este ni rni raba par ra-ra ni rxiu par ganu gam zacku gan, buen, nú rava rni raba xilani zanahori ni rxiu par-par ganu par, pero bueno cad como que queity nap diu resultados lueg ga quizás napu por gacku xila ni gaw quizás segid quizás, pero este queity nandia en si realmente xini pa rxiu par par visión zega, yo-yo me imagino que stal dis stal depende ga’ stal dis xila ni ze comid rxiu ga ni so’ma queity-queity pa runbe dinú cun pa ni rxiu par-par loh.